Secund mi al e 'na coza ën puchetin imprubabil, imprubabil e impusibil perché suma nen suma nen coza a ie nen, cum cum a sun, si a van a scuprìe però s'as pöl fese vita o meno pensu che gnün a pudrìa mai saveilu